बासमती राईस (लांब असतात आणि ते लाँग-ग्रेन, अरोमाटिक, जे ऑफ़न यूस्ड इंडियन कुजीन नावं जातात), जैस्मिन राईस (लाँग-ग्रेन, फ्राग्रंट फ्लोरल अरोमा, ये सुधा पॉप्युलर यूस्ड जातात साऊथईस्ट एशियन पदार्थानी), ब्राउन राईस (होले ग्रेन विथ अ नटी फ्लेवर आणी च्यूवी टेक्स्चर असता), आर्बोरियो राईस (शॉर्ट-ग्रेन इटालियन राईस, आयडियल फॉर रिसोट्टो), ब्लॅक राईस (पर्पल-कलर्ड विथ हाई एण्टीऑक्सीडंट कंटेंट), वाइल्ड राईस (नॉट टेक्निकली राईस, बट अ टाईप ऑफ अॅक्वाटिक ग्रास विथ अ नटी फ्लेवर), सोना मसुरी (अ पॉप्युलर इंडियन राईस व्हरायटी), कोलम राईस (साऊथ इंडियन राईस व्हरायटी), आणि बॉम्बा राईस (स्पॅनिश शॉर्ट-ग्रेन राईस यूस्ड फॉर पाईला). अश्या तारेचे वेग वेग तानुल असतात जे वेग वेगळया डिशेसानी यूस्ड जातात।